Dik ku ni a kuret, ni a dik ku a mɨ poo naan, dik ni, kwa dik kwa dik mɨ poo naan, ɗaa kyel retyit, a dik ku a ni a kuret, ku a ni a mɨpoo naan, pe dik ku a ni a mɨ poo naan, mbi ku le ɗaa ɗom, ta kat, mbi ku le ɗaa ɗom dik poo naan, dik poo naan mop pe she shar, mop ɗi she shar ni be sai mop di pan teer vel, ko yi mop she a cini, ko mop she, ko yi ba mop ter vel mop, mop di pe ki kat <hesitation> mop ku mee <hesitation> pikin mop, pikin reep, ku pikin em mop, sai mop kaat poo, pee kat dang mop kɨ cin ɗik dee ni, kwa ɗik mi poo naan dee ni, pikin em mop ku pikin reep mop tong ku man mɨ dik dee ni pe miop di cin kufir ni <noise> reep mop ku laa em mopm ki kat mop sat jakaam mut, ba a kang mee mbi ku di nji kiken, baa a pikin mop di man ku <hesitation> nikin me <hesitation> pikin em mop di cin kwat, mop cin kwat dee ni weet, ɗang kamin mop baa tong kɨ cin ɗik ni. <noise> ɓe mop ni riga cin kwat, kuma mop ba dekem pee ɗik ni be ka naa gurum mop ji kɨ bukun Gurum des mop ji kaat ti mop naa ɗik ɗi. Toh kat mop ɗi yakal di dee ni, ɓe ka naa <hesitation> kom dee ni weet ver, tul ɗee ni weet ver, mopni riga kat kaat mop poo kushak, ba mee ngu ki wit se se se ɗi muw pe pe mop ni tong dikin shak. A ni le daa kel retyit pe ɗik kwa ku mop ni cin ɗikin poo naan, kuma mop cin, mop tok naan kɨ ɗik ni riret, mop ku a mɨ poo naan ku nan nan mop nji la sar kɨ mop, mop cin, mop tok naan kɨ mop, a ni mop ba baa, ko yi mop ji kat mop, domin pe ɗik, kat mop cin ɗik dee ni dang <hesitation> pikin reep ku pikin em man, pikin em mop ɗi tu jep mee long mop ki ku ni yi <hesitation> mbi ku a <hesitation> pikin <hesitation> reep mop, mop tuwa long, yakal mop ji ku a jep mee mbi ku a bii chak, mop ji ku ni, kaa gargajiya mop ji ku ni mop, mop ku ki ku tu long, mop so jep long dee ni mop shap jep mor, mop so, yakal mop pus lii, mop te pok, mop le kuret kɨ ɗik dee, ɓe kɨ naa ɗik ni di ki, ɓe ka naa ɗik ni di tong a kuret. Mop ni lap kuret kɨ pee pikin mop ɗi tun yi tul. Mop ki a kuret dee ni. yakal ba wul par puus ku mop ɓal ɗik ni ɗi a kuret dee ni di Be ka naa ɗik so kiken, sa nan kuma ɗik ni ku daa kel sang marmari ni shine kat dang mop ni cin ni se dang mop di kyel shak ɓe dik ni ɗitong a kuret dee ni, pak ma mop ɗi cin sɨse bii ndam pe, kat mop ɗi kel shak, mop ɗi tong ku shuwar ku shak, ɓe ka kel ɗik tong ta a kuret ɗee ni. Amma kat ɗang mop cin dak, mop cin a mee shwan ku dik, ɓe ka naa ɗik ni ba di tong ku <hesitation> ret ko ya kwan se, ku mu cin ɗik, kwan na riga na cin ɗik, ɓe daa cin duk dee ni, dee ni yakal a ki a lap be na, ɓe a ki a mang ɓe a del a del ku be na ma dang ba ki wul, be ba daa ret mɨ ɗik ma muw, yi lokaci ku di a ji a mang ni a del ku ni ku ba ɗi paa mop baa mop man, pikin reep ni mop man muw, ba ji wul ku a ɗak a ɗak ar mɨ ɗik ni, taa mop ɗak dɨ. Ba a naa mu tong kakam ko di mu tong a ɗikin retyit ku nimat, yakal mu kat kuret mɨ ɗik ku jep ku naan pee mun, pe mu ba mu dak ar mɨ ɗik ni dɨ. Ɓe mu kat kuret ni, du mu kel shak, ko du mu par me dang du mu ter kuzum, du mu teer ɓe mun ku shuwar ku shak. Mun ku shuwar ku shak pe mu man du gane shak, ba du mu tong a dikin me damuwa ku shak muw, kwani kat kɨ sat, ɗik, kat nin zeen yi shak, ɗik ni di tong ku <hesitation> ret, ko kun ku bii ko ba ngun ku bii. Amma kat dang ngun ku bii ni des. ku tara gak bii ni des. Ku tara gak bii ni ku den dang ku tong ku or, ku kokor kɨ dik ni, dang du tong ku nin zeen yi shak ɗik ni muw, ɗik ni ba di tong a kuret muw, kwa nga ma ba ba kɨ tong ku retyi dikin muw, pe ba, du ku tong a kokor ku shak, ba ku tong ku nin zeen shak muw. Ba ku yaa ku nin <hesitation> yarda ku shak muw. Tong ɓe ku tong a dikin damuwa, a ɗik ku ni a kuret ni ku kwan a dom pwaet, nia ɗik ku mop cin kwa